إذا عندك نباتات في مكان مغطى بتحتاج إنك تسقيها ماي بشكل صحيح لحتى ما تموت النباتات ولحتى ما تضر، وعرضها كل فترة وأخرى إلى الشمس حتى تتم عملية البناء الضوئي بشكل واجد صحيح وواجد صحي.